نعم الفن يحسن المجتمع بشكل كبير، يعكس ثقافات، وأفكار مختلفة، ويجمع الناس حول التجارب المشتركة، طبعًا الفن يعزز الإبداع، والتفكير النقدي، وكمان يساهم في تحسين الصحة النفسية، الفنون سواء أن كانت موسيقية، أو رسم، أو تمثيل، تساعد على الناس التعبير عن مشاعرهم، وتخلق أجواء من الفهم ، والتواصل.